Ya biasa ngom toma moti ne, kalo ngom mo gahu ngam bge biasa ngone fo pake bosos kene, biasa ngone so kring nyao. angge boso mare, trus kalo ene ma besi-besi ge ngom biasa pake besi-besi toma ona fu toma toko ne ma. nege ngom sinanga nyao, trus mo gahi uge, mo gahi magi. a gatege.